شوف والله هذا السؤال فيه نوعين من العذاب، أول شي البرد الشديد يخلي الواحد يتقوقع على نفسه والحرارة الشديدة كمان تخلي الواحد يتعب ويحس بالعطش، <hesitation> طيب لو جولت لي اختاري واحد بصراحة راح أختار البرد، ليش؟ لإن البرد أقدر أتحمله بملابس دافئة, أما الحرارة صعب أتحملها بصراحة، مهما لبست ومهما خلعت ما أجدر.